ʻO nā ʻano hulahula like ʻole. ʻO ka hula ʻoe, ʻo ka salsa ʻoe, ʻo ka chacha ʻoe, ʻo ka macarena ʻoe, ʻo ka siva ʻoe. He hulahula ka siva no Kāmoa. ʻO ka ura ʻoe, ʻo ka hulahula me ka poi no ʻAotearoa.